देर रात तक जगना या फिर सुबह जल्दी उठना। आदमी के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार का आदमी है। कुछ लोग होते हैं जो सुबह जल्दी उठ जाते हैं और रात में जल्दी सो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सुबह जल्दी नहीं उठ पाते और रात भर जागते हैं। एक चौकीदार की क्षमता होती है कि वो रात भर जागता है और दिन में सोता है। लेकिन एक आम आदमी रात में सोता है और दिन में जल्दी उठ जाता है। रात में जगना या सुबह जल्दी उठना सब कुछ शरीर के संतुलन के ऊपर निर्भर करता है। हमारे शरीर को नींद जरूरी होती है। वो चाहे दिन में ले या रात में कुछ लोग रात भर जागते हैं और सुबह देर से उठते हैं। लेकिन कुछ लोग जल्दी रात में सो जाते हैं। और सुबह जल्दी उठकर अपने पूरे दिन की तैयारी करते हैं। इससे उन्हें शरीर में कोई भी आयोजन नहीं होता कि जो लोग जल्दी सो जाते हैं। उनके शरीर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। बस नींद लेना जरूरी होता है।